Kalu aumulamanam au mulaman hosusam pia sinolilui tati sali siampiam itamusti letaileti itailetian ileti tolusalawai, <hesitation> lotumai baru laloka li baru itaiali <hesitation> adayan lahulan tau lahaenin piaam jadi autati auwehiam amealitiam tutuhulan hulan karna piaam tausiaam, hulonie alunam tutuhusati utun utun jadi itamusti irajin ileti piaam kalo ita iletikoa berarti itamai ialisa tesupan sidangkan piaam tati sali am itali mulama husute tari kekuatan nimoi piaam tati saliam hatisinoliluinam itaharus inipin karna siamnikebutuhan nam siari ari ita musti ialipiaam sinoli. saliam <hesitation> sinoliam itamusti siana tiatiluin iyasina tatiluin baru ikalon tati sinoli tati piaam au kalon tutumasale baru ialin. <hesitation> itaialinam sou itakaliali peetin itailutun simpan haleu lumilutunma iyaliam, haleu <hesitation> salaam kalo au lutun luma mula mula koa tapi kalo sinoliam itailutun tarus tarus berarti batani hau <hesitation> jadi sinoliam ni itaikarjatam itamusti lasinam talinui namsiap kalo laran le'e baru itai kalun, ikalun tauleta kalo salaam koa itaharus lalokan tau nipistakam jadi siam ni atur amsali am <hesitation> piaam itaeisu'uti noiparenam, su'uti noipartenam sou itaejaka ran ipiara tolumulai iyale'e raatolo mulai tutu mulai amni koaheya barui itaiso talu piam piam baru itae iputa putaran nijadi piaam, jadi piam ni manpaatan siam jadi piaam ita musti ratolumulai ipiara atolunmulai ale'e baru piakan itaihula loi partenamne'e papitolu ulaiam hutunikohaiale baru ite'i soa nisoan tau piaam soan tau piam baru iteiputara iputar masabariu itabisa ialin. Kalo sebelum itaeputar tiama ialin asapa apiaam ni niaturan tati siam itaharus i ira'a tulumulai baru isoan noi tau piaam <hesitation> kalo siboliamkoa, sinoliam aumusti malauleta amnoho au lutunoititanam auam ruanoho letaam baru piam auhulapiam hutuliloho kalo kalo piam male'eso baru lui nam au soaluninamno aucia autaukalun kalun tutumasa baru la'at la'atem baru iyali <hesitation> makeaam niamloisali amnuma loi piamnuma piam itairuran baru ihulan tau nipistakaam baru loijadi makea. jadi sam aumusti hulea yale auhulean alalu huleanam aumusti jaganim iaia kota usutu ulan mositan jadi kalo auma auhula makean auharus jaga piam jaga iaia kota ausutu husa ulan <hesitation> au nimamalaiyale baru auhulan tau makea <hesitation> auhulan tau makean baru iahenin <hesitation> karna auru auhanen tetap musti audapat loti kepin makeam siam loi makeam sam loi piam numa.